كنفضل نكون كنخدم في وظيفة اللي كنبغيها براتب منخفض لحقاش غتكون ممستريسيش بزاف او غتكون مرتاح او نتا كتخدم في الخدمة ديالك حيت ديما الراحة النفسية مهمة على المال فالى كنتي غتلاقا الراحة ديالك النفسية فشي بلاصة ماشي مشكل الفلوس